देखो सा हुकम जातरो दक्षिण कोरिया रा जितरा इतिहास तथ्य बताओ हूं। जिस्यान कि उन्नीस सौं बावन माई दक्षिण कोरिया जापान ऊआपरी स्वतंत्रता घोषणा की हुई इनमा अमेरिका सैन्य रूप कोरिया री मदद करा है।